Mebɛpɛ dɛ mebenya tum a ͻbͻboa ma meetum asa yarba biara. Yarba yɛ adze a ͻma nyimpa yɛ mbrɛw, ͻma nyimpa n'abrabͻ sɛɛ, ͻsɛɛ nyimpa n'enyigye na ͻtsetsee nyimpa n'enyigye. Ne dɛm ntsi sɛ minya tum a ͻbͻboa ma meetum m'asa yarba biara a, ͻno ͻbͻboa ma nyimpa nyinara enya ahotͻ na hɛn abrabͻ so ayɛ enyigye.